Tetaguaju Portugalpe yau bastante granoreta jaeko kua avati ia kuamanda ia lenteja ia jarevi kaovireta temiti iareta jokogui yauvi <noise> nesereta jare iru tembiu <noise> guinoi proteina vae <hesitation> kua yau kua tetape